Jarii dhanish khun wonishin lila nyatthu ee fonni boyye fonn boyye khna lila midhaseni ee hujinen hindhudhii pastrizz yedheni khadibenien frast free kadhela fastkestge yadheni isunen fonum boyeeti stepgetng yedheni grop grown yedhenini sagale suun yote hinyathi ammothu ishin fonn boye akhan nyati fonn boyye khulii